Garinii won biri isan won muhimu isan ingini. ingini won humiimu isati, inginii maana kileesaf iyo mafuta wotdara, tunii tranmission yedeni isun power gar tairia geesa, iyoo boodiit jira, bodin bare inaman kas tatae won birifa itguureni kiitifan kas ijaajet